Lavadierus. Aha, sa ihcon nicompuaco notzatzamahjoh, aha Isahpa de oyah o tlahco pro can niepa. Nialehco quisas. Aha, ompa totlapukilioyah. Yacan yeh ne taco de Santa Rosa mocuitiah, Aya me meto en el agua hasta asì, me meto, estoy parado adentro, toy lavando Oc quequisa para oc motlapuquelih.